Zaho zany mana kiraro limy; kiraro lim'io, zao iaby ñy karazany: <shushes> -Misy kitô; misy bôty; misy tenisy; misy talôn, misy kapa sikobido, rezay iaby zany ñy karazany ñy kapako misy amiko ao.